Mi no sò se ghe n'é da-o panettê pan de cà, pan sopraffin, pan gianco, pan neigro, pan sensa crescente, pan levou, pan co-a sâ, pan riondo, pan à canestrello, pan co-i rebighi, pagnòtta, panetto, a micchetta, o chifaro, a rosetta.